भारत देशांत अनेक तऱहेचे खेळ खेळतात जसे कबड्डी। खो खो, लंगडी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदी। हॉकी भारताचो राष्ट्रीय खेळ जाऊन आसा तरी असताना। भारतान क्रिकेट क्या खेळाक सगळ्यांनी उच्चले स्थान। दिला देशां मदीं क्रिकेटाचो खेळ सुरू जात तेढणा लोक। आपल्या सगळें काम सोडून क्रिकेट पावंक बसतात। क्रिकेट लोकांक एकताईम जोडपांचें काम करता।